E Koriya fombina nyamunda gonɗum konmoye anndi e hannjum ke Sichua e marori e cheesi, un hawta ɗum e shondi Alkamar e marori sai liyorɗum.